Su yuka ku ja kaa kajeexide ntuyukaa kasa’ade in in mesa, in jito, in in silla, in in kasa’ade ve´e, kasa’ade in ntee nu kanta tava in ntuyu kaa, kin ta tavade oon, in in ninuku in ja koo, nti´i yuka kua, asa´ade.